È kuwȧìŋ, e wati lɛɛ̀ sùȧ è kùwàìŋ naȧŋ ko fuùŋ kìla, ko fuùŋ kìlaì nȧŋ yaȧ è kùwȧìŋ fuùŋ kùwa sùȧ tìyèe, bȧ guùŋ nȧŋ yaȧ koɓɛ̀ doa nȧŋ, yèè koɓɛ̀ sɛ̀ɛ̀ò dìì, kuŋ nȧŋ yaȧ e ɗèwè ɗì tìyèeɛ̀ wo Dayȧ naŋ tùɔ̀ŋ wɔŋ fuɔŋ wiɔ̀ kiȧ, ɓɛ̀ doa nȧŋ yèè sɛ̀ɛ̀ò dìì. <noise>